Nyaminda mi ɓuri yiɗgo kanjun woni jollof rice; mi artai mi lullita maarori mi sownandi nder ndiyam. <hesitation> Mi a'ai nebbam mi waata tinyeere, kaɗɗe, lanɗam, cittaaje, tumatir e ko lutti pat. Mi lawloto maroori ndin mi irta nden mi ɓeita ndiyam mi ala ndi ndi fata har ndi ɓennda.